اتربيت انا في السلطنه في عمان. في ولايه مسقط كانت طبعا الحياه اول مليئه بالنشاطات والاحداث كنا نتجمع في الاعياد نروح الاسواق اجواء كانت دافئه ناس كانت ودوده طبيعه حولنا من البحر الي الجبل <noise> <hesitation> كانت مصدر الهام لنا كنا نستمتع بالالعاب الشعبيه ونتعلم عن التراث العماني كل يوم.